Satria e i rano io e io matetika mitarika ananjy simba a, dia mitarika an le raha igny kôa masiso a dia lo. Dia raha ohatra zany hoe tsy tiana ho simbasimba si izy a dia mila alana amina tany mandomando alônga voaloany dia tsy mila atô mando si kôa izy, tsy mila atô amina tany misy rano fa lasa mora simba be.